يعني في أكثر من موظوع الواحد يكون مبسوط وهو يتحدث فيها بس <hesitation> كرة القدم أكون مبسوط جدا شي لي عندي فيه خبرة كبيرة يعني عرف أتحدث فيها عندي أشياء كثيرة أو مواظيع جديدة أجدر أفتحها فيها، وطبعا الأمور الدينية لأنها تشرح صدر الإنسان، بتخلي صدرك مفتوح حتى لو إنت ما عندك خبرة في الموظوع، هذي بس إذا الواحد بدا يتحدث معك في الأمور الدينية بتلاقي صدرك لوحده انفتح فيه.